هل تفضل الأطعمة الحلوة أم الأطعمة المالحة؟ أنا أفضل الأطعمة المالحة، لأن طعمها يكون أقوى وأمتع، خاصة إذا كانت مع الأكلات البدوية مثل الكبسة أو المقلوبة الأطعمة المالحة تمنحك إحساس بالشبع والتوازن في الوجبات، وهي تعطيك طاقة أكبر خاصة في أيام السفر أو العمل لكن في نفس الوقت، ما أرفض أكل شيء حلو بعد الوجبة، زي الحلا التقليدي مع القهوة